Pour ganaar bi su fekkee yow jàpp nga ko, soo ko jàppee nga woo ku la ko rendil, bu ko rendee ba pare nga teg ndox bu tàng bi, soo tegee ndox mu tàng bi ba pare nga dugal ko si biir ba mu tooy, nga suqi ba mu set wicc, boo ko suqee ba mu set wicc nga jël tànk yi nga dugal ko ci safara bi nga dindi we yi ba ñu set, nga dog ko soo ko dogotee nga dindi butit yi dindi yëpp nga raxas ba mu set wicc, danga ko raxasee ñetti ndox, soo ko raxasee ñetti ndox, ñenental bi nga layandi ko def ci bool def ci xorom, dëpp. Nga taxal, fekkee danga koo pepesu noonu nga taxal, bu fekkee danga koo pepesu ndax defoo diw nag danga koy togg noonu rek nga taxal nga def ci cin bi nga def ci ndox, wocc ko mu da bax, da bax, da bax, da bax ba nga xam ne léegi te ne mu wal sa léjum bi yëpp nga sotti si. Nga di ko togg, di ko togg, di ko togg, di ko togg ba mu ñor nga raxas sa bool ba mu set wecc nga fomp bool bi ba mu set wecc nga sotti ko ci nga tëj ko. Te bu fekkee diwlin nga, soo tegee si diwlin bi nga rosi ko, soo ko rosee boo mënee nga frie ko ba mu lifin nga seppi, nga su fekkee jamb sa tamaate sa ñoom nga rosi diwlin di rosee diw gi ba mu dog nga dugal ko ci biir nga togg mu ñor nga yekk. Yow su nekkee yaa togg. waa man bu dee man noonu rek laa koy toggee waa.